abo do-wi daritim-ne whi grondnut oil ke dimene doo. timi idemoju thoya. fru ruwa dolo dolo yeri yeri. ya jei de taise emene ye-h ke deise. emene-tamara-ebi. lei fia ke bure taimo. gudu-gudu. tei-de bu ba tain. se timi-ne bini tuwa doh bra zuku. bra zuku filra tuwa. filla towa lei tane sei Idemi selea al se sele sei why ke borou tuwa. ayiba emene tuwa-de endi-nama. brasin. igene tuwa. maggi doh-fimi-ne or maggi lie me sei <laughs>